Ni benki inama <noise> ni benki vene atukundi namabenki vi nikwa ajili yakuifadhia na kaela ni kwa ajili ya kufinyaka ela ina maana nanza wakati neti benk i kw ajili yakutusaidia siosio ya mkulima nafanya biashala seis na apata kaela kuteze kumumanda kukaikuku benki kwajili yakutipa kutolowa waka nachili kulonda au ngani kufumia au ngala chiku kulonda maana ngavaiku mung'anda kuna <noise> jambazi angeza kuvamia au ngechakutamani kabla ya yakuchinoa yakulya mtu pungilia ali mubenki, ah ah nakaova sile ila tata lika njilale naumwa kalibuni wateleka walia sana au wateleka ku benki wapate faida ila nkahukwa nsile kule wakaiika yakata ifaaida au niyamwi <noise> yaka kopa yali asala hata iyangile ukaso ama maandana muyaiikazano watoto asoni liela akilamb akubenki wakala chimwi chamifangio ngachili chingali naumikamili.